ingoma yi kudu ngole gbeyi koze gbe inyte aku inde dba ingme yi kekelelemya onuo kiyi kisa kishi onye imuma mukudu kwle gbayite inde inyi mogbe wu onu gbe onu eshimi egbo mejibi kuye-gunegune ngoyi egbo meji yanga kuye gune-gune kiya gyingo gyi gba onu eshingo gyibi ngo yi rgbo mesi yanga. igyi kopwo gun ukpo eshingo inde ngo puofia mo ukpo eshingo olafia mu engu inyi kekime insengɔ ngo rese mu kudu ngole ikpo bgɔ ngo damu kuye gune-gune inyi isama kuye-gune-gune ngo rese mu kudu kwce amma kuma ngo turu gbelɔukpomo ngomate iyowoyi a nengo ene-mu kunyongo kuma nnengo ene mu kunyo kkwɔgun akute bɔ ngo turu gba inkpomule mo ukpo ate ozuwawu gba eyi kele-kele bekwu uku du imesheri aku ogbowumo ide gba ki nyema laiyiukpo kezazuole gba kituru kigbe kwuki pwa opuwu kisese mu kudu kwəle kuma kuye gune-gune ki muonye yi kudu kwole, amma ngo mate enzu gyoo okpomo mimesshri inyifo akuyikpo mopa akuyi iyiwoyiammakiyi Gyi miso kekelele gba iyite lakiyidu kala kibwo midu yiupo ukpo angole gba ngoyi kele-kele bste ukpo kuye gune-gune ngo mounye bikene ngo mate ozate kibe kisenga ba ngo yitele aku be aku esheshi yiupo kene aku idomomimu, aly ekpasu mimo kuyefo kika bu-ukpo itemite kamede kofi gun onywaladi kike ba ukpo ilmale kiyi kwɔmʊzu gufo kuyimomo kitegu ozate koze ozete, kwɔmu kuzote kibe kiwo bwɔ kuye gune-gune ngo lemote akayi opungba yi komu zote aku esheshi yiukpo ɔte enzu oyimu ogaibmo oyohgote ezu oyimu oga ilomo pɔ amme nngo kuye-guna-gune de ngo yoi mu onye- inna kebe bwɔ kiyi momo gba aku ibe gba ku ade osu ukpole so kiikidu lede kituru gblɔ ukpo, gba kituruabe lukpoo kuye-gune-na kimu onye bikrena enzu oiymogilomo ezu lozu inyebo migbamaamma ngo ngoyi monye imume kibe kisa aku esheshi yi ukpo de gna yitu ukpo kuye-gun-gune ubungo efomba, ubungo efomokene ko ozu efongo egbo ngo mo ide ngo lolo te ngo truru gbala ukpo ngo mate egbongio Iyise yayi so kiyi gyi migyi lamisa mune ne gba iyite emenemi ekola azɔnu lake tuni gba ukpo gb kitunu gbalukpo kirese yojpoo ngo mete ji kiwuma ngo bwɔ kuturupi ngo kpomo omo gba akuibe aku ukgole kene ubefo omakyete aku ekpesuba, akuekpasuzumopa ba aku idomozumo, aku idomo yinkpo ide ngayi ukpobi kuye-gune-gune ngo mu onyebi kena kamete enyimi oyami onyele mime kuge gune-gune ngomamite miyi onye kuye gune-gune ngomate miyi on yebi akube kene so mida ukpo koyde ukpo edegg le kyozu esheshimo mukude kwolɔ ukpole siso megbo yi akwɔzu kda kituru tigbawu, kale kiyiwu iyokpoo, iyokpoo mole kuyite leki rale enyi yiukpo kede kinene mayimo laki rale enyiyi ukpo kela kiwo nishi mayio mɔ enyi yi ukpo aku kuyi gyi eninema mo sabode esdgeshi yiba ewomide midoyi wamamo midoyi wamamo dii ko minome mutute mids esheshi enyi iiwamamo, eyilama midioyi wamamo muna bwkwɔ mi para, miyi bwɔkwɔ miperemobe moyi muna muna bwakwɔ miperemo bo duke enyi akuyi ukpo woshi enyi akuyi nkpo nshi kuyo mi kilele kuye gune-gune midewu keye te ukpo shin opiye wunŋu shizu ekpazu Keda kitumm gbele ngɔ emezuma ki denge koyete shimbo olepiyi wuenŋu shinbo ekpesu kaa osu uko kinzu ma kindenga koyete shizu ekpasu iyikwɔ laki zombe ka gyi gyɔgite loyitu yirenu ngo armakakwɔ arengo gbobo yemi molekute onene menyingo mo engingo aku kiye gyi dume enyi ngo aku kiyi gyi esheshi ozu eyi mbelanga keyi. afa kiya gyewamopa amma ozu ma eyibda ukpomo efa iyinayinabi ate keyi miwote munte amma kyinyi gbe kiture kigbele ukpo ewoyizumo so kida ukpo koyate ukpokeshizu ekpesu kde kirime kpakiri misowu inde kirima kpekiri misowugba akute aku onye zu wu kudu ngɔlele Mogbe kirme kpekiri misowu bade wu mu onye eyi mukudu golemo onye eyi mukudu gole mo onye eyi mukudu ŋole mol so onzumwu eyitumo azte eleeyimo wotengi emitenge amma kyiriyi aku ukpo ozonzu le turu gbala ukpo ngo gbe wkpo kuye gune-na ngo monye, mbefo ozɔte ozele angolebe de obawale epuofiamo, eremu esibilimo, ewoepumo, ewobebe mo ide ngo yowu kuyo akube aku'u kpo aku yids etum gbela ukpowule gba ukpo yewu menwemole amma kuma onzuwe tum gbel ukpmo ngo mate epu efiaya, iyowoyi elowu ewo, agbawu te agbawute amma ozozu leyidu latuyidu ke kifunu kigbalukpo in kitum gbele nkpo bi kimonye yi kudu gole so ki daa ukpo koyete leyi badezu kuye-gune-na enyi ukpo yada te fare moloto kidaa ukpo lese ke kibwe moloto menyi yi ukpo